ⴽoⴷⵉ ⵙⵓⵙⵜⴰⵏⴰ ⵢⴰⵡⴰⴷ ⵎⵎⴰⴰⴷ ⵡⴰⴱ ⴷⵊⴰⵏⴻ ⵜⵉⵢⵢ ⵙⴳⵎⴰⴰⴷ ⵜⵉⵢⵢ ⵀⴰⵏⵢⴰⵏ ⵢⴰⴷⴰⴳⵡⴰⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⵉⵙⴰⴰⴷ. ⴰⴽⴰⴷⴰⴳⵡⴰⴰⴷ ⴰⵍ ⵜⵉⵙⴰⴰⴷ ⵀⴰⵏⵢⴰⵏ ⵜⵉⵢⵢ ⴳⵀoⵔ ⵙⴰⵎo ⵙⴰⴷ ⵙⵉⴳⵎⴰⴰⴷ. ⵜⵉⵢⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵏⵏⴷⴰⵔ ⵔⴰⵀⴱⵉⵢ ⵜⵉⵢⵢ ⵏⵏⴷⴰⵔ ⵏⴳⴰⵡⴻⵢ ⵜⵉⵢⵢ.